Uni yo'o ku ja kun ja vixi ndiuu yuu vixi ku hielo enero febrero marzo abril ni nakuita kun ka'ani cuaresna te ninakuita ku daávindo ndeé abril, mayo, junio, julio vaxi tiuko jadavi yu'uu kun kun granizo yuu ndaachi nda'a itiu vaxi junio, julio ndee agosto ta'avide tiude tande septiembre, octubre, noviembre, diciembre nguitade taatnaádedexi te xeéndede ndayo'o ntatnaatna'adexi kun yu'ua. <noise>